I üzei tra lur a cumünicu fazand i vers, cuindi <hesitation> ogni üzel <hesitation> a büta ün sun e n'aute üzel a capis ch'a ciama chiel e a cumünicu parei